أكيد أكيد طبعًا دراسة الأدب مهمة جدًا يا صاحبي، لأنها بتفتح بالك على الحياة وتخليك تفهم نفسك وكمان تفهم الناس حوليك، الأدب زي المرآة اللي تعكس المجتمع وتاريخه وبدون ما نفهم الأدب ترا ما نجدر نفهم العالم اللي إحنا عايشين فيه، عشان كدة دراسة الأدب مهمة جدًا.